घर का मुख्य उद्देश्य होतोय है घर के अन्दर पौधे की देख भाल और संसारण के लिए एक उपयुक्त स्थान प्रदान करनो। यह घर के भीतर हरेयानी ताज़गी और शांति का एहसास देवतो है। पौधा घर को आवे विशेष रूप में उन पौधों के लिए किये जात है। जिन्होंने घर के अन्दर रहने की जरुरत होते है। जैसे की उष्कटबंधीय पौधे, औषधी पौधे और सजावटी पौधे। स्वास्थ्य और वायुमंडलीय सुधार पौधे हवा को शुद्ध करते है और वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाते है। इससे घर का वातावरण ताज़गी से भरा रहते है। पौधा घर घर को सजाने का एक सुंदर तरीका है। पौधे के विविध आकर्षण और प्रकार कमरे में सुंदर बड़ाव देते है। पौधे की देख भाल और उनके साथ समय बिताना मानसिक शांति और तनाव मुक्ति में मदद करता है। सिंचाई और उगाने के लिए उपयुक्त पौधा सूरज की रोशनी की सोसद मिल पाता है। जो <noise> उनके अच्छे स्वास्थ्य और वृद्धि के आवश्यकता होते है।